A ba̱ ba nge so, yek ka̱n a yisi, yisi yekka, yek ɗe gwe ɗe a ngiɓa̱n wu, ilgon a tli tot ten na̱n ma wu. ka̱ lu gwe ɗe ba̱ lu yilti ni ɗi so go se a dla̱m bi nyazi ka̱ wu, kume ɗe a man bi gyazi so go, kaga ili a man cit gi ni. Ama kume a dla̱m bi gyazi go ili a cin so, ba man yilti ɗe kume a man bi gi wu. Yek laki mbuni ta̱a̱n dla̱ma̱n bi nyazi, ta̱a̱n ngiɓa̱n bi gyazi, yek ka̱m ma̱a̱ yisi ni, jon jo. bi pa̱lati, nami wo wulpi ka̱n a sa̱a̱ laki, se sa̱a̱ lak wulpi a sa̱a̱ mani. bi zil kul kap wulpi ka̱n a sa̱a̱ laki a sa̱a̱ mani, ama bi gyazi wo yek wo kewu, ba̱lti ga̱ nya ka̱n, ka wul na̱ wulpi so a giɓi ka̱n ka̱ nali, yek laki yala, ya man bi gyazi, ami wo a wul bi ma̱lgon na̱ wulpi so, a pa̱l lishti so, ki dai lu gwe ɗe a pa̱li hwotuk nya go, ka̱ nalti gini hal a ɓal ka̱ bii gini, a zi yen, ya nda manti bi gyazi, ai‘i ya nda manti nak yisti ilgon ɗena̱m ɗena̱m tet ka̱ bi pa̱lati, ga̱ lishi, hal yek la gwe ɗe ningo, a maniyi. na̱k gwe ɗe ba dla̱mi bi gini, ba man dla̱mti, a yis ilgwe ɗe a dla̱m wu go, ka̱ bi pa̱lati wo. listi wo. Am mani se ko bi zil kul ka̱n, gwisi ma go a pa̱l hwoltu ki, don a da̱n ka̱ lu don ɗe a na laalamti ta man bi gyazi so.